إيه, صارلي هالشي, كطفل كنت أحياناً أقول إني مريض, عشان أقدر ابجى في البيت واتجنب بالمدرسة والدروس والوجبات, كنت أتحجج بصداع وزكام, خاصة إذا كان عندي إمتحان أو واجب, كنت استمتع بالراحة في البيت, بس بعدين كنت اشعر بالذنب لأني كذبت على أهلي, وارجع حاكيهم بصدج وما يصدقوني مرة ثانية.